ia, miezaka zen̈y irô laboratoara àby io mamôrono hena sintetiky fa hevitry naka manôkan̈a, zah zen̈y tsy hihina zen̈y fekiny. Fôtiny ino anton̈y? Fôtiny raha zen̈y tsy ara-pahasalaman̈a boakà eo amin'jay zen̈y tsy tsisy raha indesin̈y feky zay amy ny apôro amy ny vatan̈a zen̈y, karà zen̈y.